Oma ma e'gbuju ori ki dzanf nsuom osue bene, nsuom yi oriki sue bebe ste ste ste, le okpe opie belie nde owom le e'gbuju beco be-be beri le akuab, nde osue sue be ban ban ofimalo nyin opie oriki susue beh ste ste ste odzang nsuom osue, oma e'gbuju osue be-be oma libie otutue isue be-be, before ke oyu yuab osue be-be ste ste ste, binyin a're bie nyi biye e'pie, e'pie pie le e nabue otuo bi dzang mgbe osue, osusue, binyin abie osue bi nsuom odzang bi osusue ki be-be abue ke beyuro le akuab je be yurile belan, be-be abue be yuor kporong libiel lentue le bilenten, orurue lishe le wanu wanu a'kelkel che be ba br abue ben kprong osusue be-be beban ban nyuam nyuam yuam, nyi ri ke osue ni le bielenten le biwlentwn orurue, and a're asusue e’ nyi e'ley che le wanu wanu omama e’ gbuju susuw be-be abue ke bs yur kporong beban ban be kilkil a'reto nzan ku beyuro abe akuab akuab